i átta við Tryggvagötu hér rétt áðan var opnuð sýningin fígúrur í landslagi eftir Ragnar Kjartansson hér gæti maður strangt til tekið staðið í sjö sólarhringa samfleytt og aldrei séð sama verkið Ragnar þú ert að opna í

verk sem heitir fígúrur í landslagi eða í

svo er ég líka að vitna í

kemur svo tuttugustu og fyrstu aldar tvist á það þau eru bara að vafra um þetta landslag glugganum sem þetta samfellda vikulanga verk þannig að það er hægt að kíkja hérna í gluggann á i átta

um nótt það sem er gerast klukkan hálf fimm á aðfararnótt segjum laugardags á morgun sjá hvað maður endist lengi í frostinu já þetta getur verið upptakan á þessu þetta

virkar einfalt bara tjald og fólk gengur fram og til baka en þetta var stór framleiðsla já þetta var svakalega stór framleiðsla sextíu manns að þessu í stúdíóinu nýja í Gufunesi það

risastórt kvikmyndaver til að gera þetta því þetta eru risastór sett við erum í rauninni að nýta tæknina í dag þolmörkum við þekkjum hvað ein bíómynd tekur mikið pláss í tölvunni okkar hvað þá bíómynd sem er tuttugu og fjórir

mikilvægur punktur í þessu að þótt þetta sé svaka fórnar öllu til að líta út eins og fjöður hin stóra blekking hin stóra blekking já hvað finnst þér vera skemmtilegast í það er eins og draumurinn skapi þessa dagana velkominn heim er nýtt íslenskt leikverk úr smiðju leikhópsins þar sem leikkonan María Thelma Smáradóttir segir sögu sína og móður sinnar sem flutti frá Tælandi til Íslands fyrir tuttugu og átta árum var þar sem hrísgrjónin vaxa undir risastóru tré hún átti ekkert nema fötin sem hún var í

sá hana engin nema tunglið já við vorum inn í eldhúsi og hún fór

frá því hvernig hún fæddist að amma mín mamma hennar hefði fætt hana úti á miðjum kom strax til mín bara vá hún fæddist ekki

og lýsti umhverfinu svo fallega fyrir

þótti

þá sögu og þannig raunin sprettur sýningin hann reyndi að koma af stað þrumum og eldingum svakalega vel þannig að ég ákvað að leita til stelpnanna

að sækja um styrki og svoleiðis við fengum styrk og

upp hér í Þjóðleikhúsinu þegar hún kom

til okkar fórum við að leita leiða til að stækka söguna þá fannst okkur ekki síður merkileg saga Maríu og hvernig er að alast upp með erlendu foreldri mér fannst þetta vera

pæling eftir að ég

talaði við móður mína

ég varð í kjölfarið ótrúlega forvitin um eigin uppruna og ég skammaðist mín

fyrir að vita ekki meira um sjálfan mig og þennan heim

svo setjumst við niður og skrifum það þannig að við skrifum ekki handrit eins og eins og tíðkast í leikritun heldur er það hin hin leiðin að ég lærði að telja mennsk við getum öll fundið

einhvern samhljóm mér fannst mikilvægt að gefa fólki rödd sem

að varpa ljósi á sinn heim hvað finnst henni um að þú sért að gera þessa sýningu bara frábært hún er búin að vera mjög til í þetta

hún sá sýninguna sem ég setti

æðisleg gefandi alveg sama hvað tekur við eftir þetta